Nyikiriza kuba aroho ebyo'kulya ebikuleeta amaani <hesitation> nke ebyokulya nka obuhunga, nka emihoogo. Ebyo byokulya byoona biyiina ekilllisa omukuleeta amaani.